د کوچنۍ فضا ډیزاین کول تخنیک ته اړتیا لري. باید د فضا هر انچ معقول وکارول شي. د ځای د پراخه ښکاره کولو لپاره، سپین یا روښانه رنګونه غوره کړي. د دیوالونو پر ځای شفافه پردې وکاروئ. هغه فرنیچر وټاکئ چې څو کارونه کولی شي.